Mi wiyan mo, mi hollammo ko boni koo. Mi wiya mo o ƴeewa, o moƴƴintina ɗum no yaawiri fuu. Sabi so neɗɗo jaɓii anndude bonde muuɗun, moƴƴintinde ɗun ana yaafi sanne, wanaa huunde tiiɗnde. <hesitation> Sokottu walla boofol bonaa. Jaɓude so annda mo'intinoo, ɗun ɓuri.